Ndikkina mi waawi njiddude ko minndirde mooƴƴo walla njannoodo mooƴƴo, miɗo ɗonnoo ko njannoodo. Njannooji ko waɗi ɗuum heɓataa noɗɗi, sabu o waɗi ngam no njillitorde eɓɓe. Ko njannooji waɗi ɗum ngam no o waɗi njogortooɗi ngal ngal